Pëëbik opëënáarí báampic, mëënţíj pëëbik këëmpicëna kowí mëëŋalëwí. Mëëyël kalenţ përun inkiyink këënjeej káfoy káapicëna pël, këëmpicëna pëëbik. Pëëbik ajá pëënţënk iñaan unjúkanu kooloŋ dí káfoy.